La ny mahakasiky ny vola novembre koa i e da vola faha raiky ambifolo faha roy ny farany amy amy tao i io da gnatsaiko ao voalohany da i olo teraky vola novembra regny aby